Buu ciyaare e pokko payn, ɓalli maaji e ngaɗana jalɓe koo baate koo gi’eeje. To goɗɗum dabba waɗi yaaranii ɗum, to ɗum waawi ɗum sirooɗe e gi’eeje, ɗum sirooɗe ɗum tufa fu ko wari nanngay ɗi.